Kwairima ikaa ithanga livaghire amani, kwa mfano konjo bha Congo bhengi bhakyaricha na kuna kwa thababu nchi iya ibhieyo iikayo, lakini ila kweru nikithiwa kya amani. Bhakya nichilia kunu mana nitanchi hecha heishi lakini hata iha haleghire bhandu bharichie bhakaricha bhalantishwa bhakricha. Henaikyo mdu aghire haki yethama igheikaa handu familia ikei yairima ibha ibhichwa kiongothi aghire tabia te- tetha bhandu inajali hena ileyo mdu ithama anjerwa ithaago lingi nikindo kichadu haghire shidaho. Kwatha babu iho handu itha likai harima ibhwa thiichayo itokana na uongothi mwaheshimu vandu.